Ireo karazana trondro: misy ny trondro any andranomasina, de misy iany koa ny trondro any andranomamy. Ny trondro any andranomamy zao ohatra de misy ny tilapia, ny karpa, ny pirina, ny fibata. De ny trondro any andranomasina misy ohatra ireo soisoy, ny trozona, ny lambondrika.